Nako wola moi mane wu nako bahasa de sinoto bahasa loloda de bahasa galela lo duru aji ngina biasa jo ma bahasa ternate oli lo ngodumu jange bahasa nako aji keluarga mane ngodumu aji sudara sudara aji riaka de gia nongoru mane wo sio wo sio ngodumu de aji lo duru ngodumu jomojokaka yang jomojoka wasi aje ngoji de aji nongoru jo ruange mungkin sokomanege.